दूधाचे मुख्य प्रकार आणि त्यांच्या प्रकार असे अहतात उण्य चरबिकें दूध उण्य चरबिक्या दुधांत चरबी उणी अहतात। आणि छ्द करून ततूंत अ आणि ड जीवनसत्वं भारपूर असतात। लेटोजा मुक्त दूध लेटोजा मुक्त दूध गयाच्या दूधांतल्या लेटोजा एक शक्कर काढून वा मोडून तयार करतात। जका लगून लेटोजा असहिषुंटया असलेल्या ते योग्य ठरतात। मेंधारांचें दूध मेंधारांचें दूध पोषक तत्वांनी भरपूर असतात आणि ततूंत गयाच्या दूधापरसा छद चरबी अहतात। देखकर ते चीज-चीज़ उत्पादनाका आदर्श ठरतात।